Lulus neme kuliah <hesitation> sulit hapus kerja ita bisa buka bisnis sendiri melalui penjualan online setelah neme hari ho hari ita bisa lalaok untuk sanga kerja lain boe bisa.